तूथ्ब्रुश् अर् अमर् कम् कि होइ? तूथ्ब्रुश् अर् मन्ने, तूथ्ब्रुश् अर् अमि हेरि कोरिबम् रतिप् प रतिप् प हेतु दि अम्मि दत् के त सफ कोरिबम् परो। तत् अम्मे नेके चोल्गते लगम् तैसत् चोल्गते लगय् के न अमर् दत् सफ होइ तैसत् केति अम केति अम तूथ्ब्रुश् के बेलक्-बेलक् कमतो उसे होइ। जने के सेमन् घरर् तूथ्ब्रुश् एरि ने कि बगि नेके सफ कोरिबम् कर्ने तत् एरि अर् ने सोफ्त्-तोउघ् लगय् के मोइ तु हेरि जुत सफ कोरिबम् कर्ने मोइ केति अम केति अम। जितिअ ब्रस् दल् मोहि न प मोहि सफ कोर ब्रस् दल् एतो तूथ्ब्रुश् एरि दिये जो निल कुरोन मो तूथ्ब्रुश् असे हेबिल कते मोइ नेके हेरि लगय् के ने चोल्गते लगय् न हेबिल सुर्फ् लगय् के ने मोइ जुत सफ कोरोम्। तपिसत् अरु किब बेलकोतु उसे कोरिबम् परि जने के है अरु बकि तु अरु एकुन है कत असे तूथ्ब्रुश् हेबिल कते उसे कोरिबम् परि बकि अरु कि असे तूथ्ब्रुश् बिन बिन पकरो असे बेलक्-बेलक् पकरो असे तूथ्ब्रुश् ते हेतु है अरु।